Sa nchi higwa nse adon. Nta nna onoo a hime nsa. Nvinene nthaan bheven, mbae. bhanyi nva imu odi ndare. bhinyaare higwa nhob. bhunfi bha nkene nthaan. bhinfaa reme faa bhokubho. nta na fi bharukpon. nhumo me nti bho nna fa othana than bho ma. ng fi bhinana imu ode. Ivu- ivu- ivu bhinyeng. akwo or bheven a mmu inti. bho. Nang hothom ntaano munne insi onang hare bhinthaan. Igari hevun avum inzia nrurubha